Akpuga. akpuga a'nyn-o akpuga a'kware nyi ba' da fa akpuga a'jée kiiji nang ebong ke-a'fu a-chi avrnḡ akpuga. a'fut' abwo ke ari akpuga. nang o'ka'be-eyen ke-o kware o'tong wo-o-chi-chi dyikpen dyi a’ mu’ kumg áku kà a mù aring nen ke dyikpen ndyi byi mu ke ndyi bunindidy me bàre bu'reing akpuga ààre bunindidy me akpuga osowo kè mu. O kye. a akpuga osowo ke mau o-kye bufa, osowo kē mu o-kye bah juare, akugaŋ ààkye onet bunindydme, wá me chi-chi nang mu kpa fi me-o mē mu ne bunidu dyine ke na me mùne osowo, osowo ke‘ o-da kye akpuga, nang afi me-o me bhu ke’bunindi dyine, bunindi dyine chi-chi ke bu’ ne onet, nbu ke bu da òòlchi akpen n’bu’ ke bu'da' o-chi akpen a'wu. bunindydyme ba'fu bareing ke' akpuga a'bunindidyme ba'fu ba'kyin onet o wo yen kye-a'da' kye by'kōo bunin didyme. fum ke'didyme eyen ke a"fu nwa ne onet. afi atciring. onet afi nyeing kiket ne onet a'fy'né byiváá ne' onet. e ebong kyi ba kpok-o-wo chi bunindidyme ke-bu wa'a. nke a-yip dyidyme a'fi káá akpuga Bunindidyme a'da ti kē akpuga afu akpuga ke-a'da o-kye bunindidyme nkyi ké avi kantak bwan báfé omiring otere ke-akpuga. ba' ku jung bā vi ba'-yip onyi-nyi ba'dim ne nyi ke' kiket nkyi báá da' rine nyi ke kesi nkyi n'bȧá ri'ne-banet. ba'vc ne wo. ba-u-i-o ju ba'fum byi-pan ke enyau bikȯȯ ba'fum abi. ba'fum ka-babe. ba'fun dyibem ba dim ne nbyi ke'na ba-yip bundindyme e'be ba'ti nem a'akpuga ke'a'da kye bundindyme ke akpuga a'kye bunindidyme. me' mu'ce'ndeṉg bên tinge-tinge nen'aa akpuga a'kye bunindidyme akpuga a'kware ba ja akpuga a'kwarē a'ku ne'nyi aā yip dyi-dyme to adate ke'nyi a'fu nyi ke-nyi kang-kang byiem ēyen a'nyi ke-a bên byiem gba'at ke. na'kyi-chi kyi chi-o a'ku chi baa' tim byiem mbe-n'too ne cii a'ma'taa-ofene. n'too okagara oyen o'kam-o o'chwom nkyi eyen a'kyi kyi-bwa esime kyi ba. kam-o a'kpet ekpu a'kpet e-juom. aá yip bundindyme a'fu bundindyme eyen bu'man bu'ku'ke-akpuga wa'me nbū ji bu'fi ke. akpuge-o mu' ne kyi n'fi ne kyi-o me mu kǵe osowo a-kpéé. a'mu ne' bunindidyme ne ori-onet ba'-shwan. a'mu. ne bunindidyme e o-cin yen ba'jē o'kan ke' di shee. ne bwan bāā eyen baa nyi bii-ben A'mu'ne bunindidyme ne-ba-cin yen báá-jat ban ban-kùú kie e-bunindidyme bu'fé o-bunindidyme bufere ké akpuga o-jyi ochwom-o a'kpet. a nam diim. a'kpet a'byráá ékyé kyi cin-na wo a'koō akpuga anyi. akpuga afi kanong-o me'mu ce'n'ng bên ke'esi bukyi nyi ten nyi bii byi nen nyn ne'banchi eten. ba-baà. ba'da'be-akpuga. nong ke byi bē ke e-ji byi mu byi mu byi da be ne-akpuga. kyi da kware byi yip ekábé eten byi ti nen'a akpuga akyibe bunindidyme me chi-chi me Abang kaka me chwom nky-ki da'me bunindidyme osowo eji ke me'osowo 'mu'ne me akpuga nang nyi da-ryi kiru-kyirun abyi a'kam me anyi ka'nyn n'ke ola-chi nen akpuga a'báá. ke'na osowo ke o-da kye bunindidyme. bunindidyme a'a bwom onet o'kóo bunindidyme. a'agafuo-bên-o bunindidyme. ba're bureng akpuga āā kye bunindidyme bu'fume ke efung eyen. kaa'sa difid eyen wo. oyen a'bu fyi-o a-kpet ékpu. ekábé nyi kyibi ekpet e'be' byibi e-kabe byi kpet e-be ke'dyi dyiem eyen bunindidyme bu'kwave nbu'wo-ada kye byikoo eyen. A yep okabe yen ada finen apkorga a akyor le boyen lefem okebe yen ofle tor nen aphokaga agule boyen letem nke a ban yep owa yep bouyen tetan yem opale le letan me iyen mu osowor okar kafa kafa a benge bafu apkorga a near boyen lefam omar yep wanne iyen okey oman yep oly oshwan ke ntu ntu mho aswor boyen latem bo pele aphorga wor ga ra ke me koyen boyen latem akafor